Tainarull om üts <hesitation> toro, minkal om mulk seeh, kost om sis läbi pantu <hesitation> pulk, koh ummaq käepidemeq otsah. Ja ku saq tedä vaotat vasta maad käepidemidest kinniq hoitõh ja tõukat, sis <hesitation> taa toro osa käü ringi. Ja ku saq tuud tiit määntsegi taina pääl, sis tä vaotaski taina ilosahe lakja.